Injé umu néjool beganul munafahum mara éséfuno. Wa cimé gurok yo éséfuno don gusilay; éséfuno nafayo: gataas, gataso, gasuus sibool, ékaan waaf ñé wanusaan wara éniin yara aan nuséét; wara gakano, wara fucoho, wara maréém; écimé asil narok wo éséfuno; waaf waan umirmé yara gaséén; écimé gajaaw gagu gupurul gurok éséfuno; éséhéén séhéén